Endiinjilaa khushipindi shio khulomba ingokha nomba khulomba ingokho kama tsifwa nomba kama shiokhulia <hesitation> ingokho shiokhuranga ingokho wenya khusinza ingakho engokho nomanyile olalia ingokhobmukambi ingokho asubuhi oraekurira elwanyi etsiake khubatoa tawe tila ingokho asubuhi nofunishila ingokho nomba abaye khumukaye munzu ili ilatsa okhubotsa ebundi bichafu elwanyi tawe isaa iwe iholia yo khulomba ingokho y olalomba orie olaranga obukule amatsi karee khushiela ohare omula amatsi kalia basundemo tsikhusi amatsi kalia katsiake khurabakhila iwa amatsi katsiaka khurabashila bukula ingokho isaa yeni ino noositnza ingokho hiyo ositnza ingokho ilala apana ositnze ifwee iumiyaa tawe sintza tsa ingokho ilala okhalaka likosi murwe kurulee kurulze kukwa ila baas ingokho ili yakakhola shina yakharurayo yakhamulikha yakhafwa sasa obukula ingokho witsa nnayo notsukha amab kaira kalia mundza norama ingokho noomanya wako manya ingokho witsakhusambaza khumuriro kidogo osambe khumurire muliro kuchapechape kabisaa nobukha ingokho nwabula notsiaka khutonya. <hesitation> nobukula ingokho wakhatonya wakhamala nobukula bitunguo otonya bitunguo eeeh otonya tsinyanya ebiteno lubika tsinyanya lubeka nobukula eshifuria noraa khumaika <hesitation> orange okarange bitunguo bifanane shinga bienya khukalukhania erangi ifwanikhi <hesitation> mayoyi nobukula tsinyanya khandi okhol shina nooramoo nkhandi okaranya ne sinyanya tsitubukha tuiakha tubukha kabisa nobe nende khandi pilipili khokho onyala khurama noli ninda idania khandi ibere niilaho ingakho na sasa obukula ingokho naoramo na otsiaka khukaranga okaranga kabisa okaranga kabisa yakhatila bulahi bwene ifwane shinga ilurikha shizi chinjuku noorame isupu ine sasa inabochila irabachila irabachila irabachila irabachila ikila bulahi bwene kabisa lia ne sasa obukhulaechumbi noorama echumbi kiasi ambapa oralamo inyinji ta sichira abandu balala baenyaa liohumbi inyinji tawe iramo ichumbi inditi ne kakhaba omundu atenya khumetera ichumbi nalia khusaani ye nisawa ingokha yo itsakhuba ili ingokho sawa omundu siyetsakhulia ahirire limisi muongokho tawe. Kho inyokha iyo nindia inyokha itokhungwa nendio usita khulia nyokho hiyo wiworilaa olitsa ingokha shuwiba okuuriraa limitru likhukhalukha khumwoyo tawe.